وعلاه نحب عالم خال من الجريمه علاش الكوارث الطبيعيه رغم أنها يعني تكون ساعات صعيبه عاللخر وتكتل برشا عباد وتنجم تأثر في برشا عباد أما تحسها نجمو نتوقعوها ونجمو نحاربوها بينما الجرائم أنك تشوف شخص يكتل في شخص آخر وإلا أنك تشوف عبد يسرق في عبد آخر، ما نحبهمش، إذن بالنسبه ليا أنا نحارب الجريمه أكثر.